<noise> Vanijja kuu he xo'o meso iin silla iin, iin baco este iin yiño'o iño uun eramienta iño uun he cuenta he nani cuenta carpinteria yikuan, yukajinio yuku carpinteria yikuan este té <hesitation> cepilladora iño este nrauu este xabakendo vista yuu kendo njaladora nuu tabane este tabane este tanade curva, dibujo este iin broka iin maquina tierra de mesa xoka kokiño njan njaxanta njan mueble chia iin xia iin mesa iin iin este nuu banco iin puerta iin ventana iin ti herramienta yikuan iin kukaka ion.